عندي حوالي خمسة أزواج أحذية، تختلف بين الرسمية والرياضية والكاجوال. أما القبعات، عندي تقريبًا اثنين، وحدة للشمس والثانية عادية. بالنسبة للنظارات، أملك ثلاثة: اثنين للنظر، وواحدة شمسية. أحب التنوع حسب المناسبة والجو.